Naquiiꞌntaaⁿ nantquie na niom, niom ntꞌom nantquie na naquiiꞌ na lcuaaⁿꞌa juunaꞌ oo na nlcwaꞌ tsꞌaⁿ juunaꞌ nntsꞌaanaꞌ wiꞌ tsꞌom tsiaⁿꞌaⁿ chaxjeⁿ na lqueeⁿ xocanda̱a̱ na nlquia̱a̱ya juunaꞌ ee naquiiꞌ na nlquia̱a̱ya juunaꞌ ljoꞌ na nntsꞌaanaꞌ joꞌ mandiñoomꞌ na nntiomnaꞌ jndye cwii tsiaa na ñjom tsꞌom tsiaya maluaaꞌ ñequio nda̱, maluaaꞌ nntsꞌaanaꞌ ñequiondyo̱ xjeⁿ na nlquia̱a̱ya juunaꞌ.